نعم، يمكنني فعل ذلك، فالرقم الأول هو واحد اثنان ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثنان، الرقم الثاني هو تسعة تمانية سبعة خمسة تلاتة أربعة واحد.